مخابرش فيها جوي، بس عادي شوف اليوتيوب مخالش حاجة ولا الانطرطيط ديه، انت هتخيطوا الزرار في ال الخلجات بتاعتك وسهلة مش عويصة يعني